سبعة أزواج أحذية عشرة حقائب ، هكايا معناها هذوما حاجات ديما زادة ينجمو يزيدو ينجمو يهبطوا ماهيش معناها عدد معين ، محصور عادي، يعني كل ، هذوما خاطر هكاهو معناها ذيكا الصبابط والصيكان والحكايات هذوكا الكل.